ବିଯେଦ ନାମ ସାଂସ୍ରୂତି ଵିଶଯରେ କିଛୀ କହୀ ପାରୀ ବଗୀ। ଅଂସାର ବିଯେଦ ନାମ ସାଂସ୍ରୂତି ଏକ ଧାଦନିକ <hesitation> ଅଧ୍ଯାହାମଯ ଏବଂଗ ଅଧୁନିକ ପ୍ରଭାଵର ସମ୍ନୀ ସ୍ରଣ ଅଧେଡ। ଯଥୀ ବୁଦ୍ଧିକ୍ଯ <hesitation> ତାଓଈଚ ର ପ୍ରଭାଦ ବେଶୀ ଦେଖା ଜାଏ। ଯଥୀ ଲୋଗେ ଅଧିକାଂସର ସମଯ ଉଚ୍ଛଵ, ସାଂସ୍ରୂତି କା ଅନୁଷ୍ଟାନ ଏବଂଗ ପରିବାରୀ କା ସଂବର୍ଗ କରୂ ଉରୁପ୍ତ ଦେଖାଂତୀ।